عدد ولاد خالي اتنين ااا ولد اسمه شادي وبنت اسمها بوسي وفي العاده دايما بنقابل بعض لأن احنا ساكنين في بيوت قريبه جدا ودايما مامتي وبابايا مخلين علاقتنا حلوه جدا سواء مع عيله ماما أو مع عيله بابا دايما سوا ودايما نخرج سوا ودايما مع بعض ودايما علاقتنا مع بعض متواصله من زمان